पेन्सिल ज्वा ग्रेफ़ाइट सी बणी होंदी लिखन या चित्रकारी का वास्ता काम औन्दी, ये मा लेखन का वास्ता लकड़ी का साफ्ट मा ग्रेफ़ाइट की लीड लगी होंदी ये कु मुख्य उपयोग कलात्मक रेखाचित्रो ते बणोंण का वास्ता होन्दु